E kangoroa zagny, da biby <hesitation> tia agnaky, zeigny e toetry hitako amin'azy satria e zagnakin'io zagny da aposiny ao avao, ndre misambikimbikina megn'aia na megn'aia, da magnaraky anazy sinitry io zagnakin'io, da akoa isika olombelo avao koa ame fitiava agnaky, de sy olo avao tia agnaky, fa da hitagnao biby avy akao iza.